Ammm liddi ha nder fridge wawan faɓɓugo masin toni wodi yiite ko kankara am mani towala yiite ɓo wala joga kankara nderr ɓalde didini wawan wonnugo.